Ndana hí ndana uxi xhinxi xhin uu xaditaxhi, no ndaluxhixi ondaixhi ko ihó iin ndduté ke noxaditanó, ihó iin dunu tuya'á ná ni elité nani xhí ta nuxa dita nu iin da luxhi teke nrute xuku nikaxa nraixhi <hesitation>